ब्राज़ील अपने जीवंत संस्कृति और आश्चर्य दिआए वाली प्राकृत सुंदरता खातिर जानल जाला। ए अपने रोमांचक उत्सव खातिर भी प्रसिद्ध बा। इहाँ के लोग कम संसाधन में भी जिंदगी गुजारे के कला बहुत अच्छी तरह जानेले। इहाँ के लोग उच्च कोटी के कलाकार हउले। इहाँ के कलाकृति विश्वप्रसिद्ध बा। इहाँ के कम्मो पढ़ल लिखल लोग जीवन के हर पहलू से वाकिफ बाटे। इहाँ के लोग पत्थर पे, पत्ता पे आर यहाँ तक कि कुछ लोग ते अपने देहियो पे कलाकृति बनवा लेले। एहसे इहाँ के लोगन के कलाप्रेम दिखला।